Yë animal a'ax kënëk map kënë ijpë chid mëdë yë ukë, yë chid pues kot's yë kyay iukë y yë uk pued jadun dumbë kot's yë wi'idytyë.